Ore sia apayo kan tu suane tumulung si kite makoto wakohan kite makanya sup umbuyan katatonan ku keren sutu oras sia sikolah ren pinoman te ni guru to kamantes te emaua kanya su wakokan kite te eleni rakel to ondei wu tanak ku to suane kuman to kamantes a wi owah ne yana kata mundom situariku kere sutokami numba belren yumako nusuan kamantes teran tongo kamantes tu oras ne tini torakel undam ne wawoyan kukamante ti i ngo utak tok kinorolsuto kamantes teen natasak ke tinipone tuare kokinane kamantes te e Wini woanne yale ma papa ai wuyuma kunoman aso kamantes te e kanya su pombayunan kite su oras ti i ya nicecerita ondei tuari ko pumbamboyan neren kanyaren na yale wili mampu lona tate kanya pumbankoyaku wo ya wi kiman kamantes tera ne to owa tando rupa susangapa sop susangapa kinas wo kanen ku ya tiara mokotulok kamante towi owa sep pundamen ku ngolalai sohahue tando kuniyumaku ukuni rongguruku te e talos talos tanya